പ്രപന്ജ വപ്ഥന്ഗമുന്ന കര്ല ബ്രന്ദ്ലു, ഭ്ഹരത ദേശ കര്ല ബ്രന്ദ്ലു, മരുഥു സുജുകി, തത മോതോര്സ്, മഹിന്ദ്ര & മഹിന്ദ്ര। ഹിന്ദുസ്തന് മോതോര്സ്, ഫോര്ചേ മോതോര്സ്, പ്രവക് ദ്യ്നമിച്സ്, ജപന് കര്ല ബ്രന്ദ്ലു, തോയോത, ഹോന്ദ, നിസ്സന്, സുജുകി, മിത്ബുസി, മജ, ലേക്സുസ്। ഗേര്മന്യ് കര്ല ബ്രന്ദ്ലു, മേര്ചേദേസ് ഭേന്ഛ്, ഭ്മ്വ്, ഔദി, വോല്ക്സ്വഗേന്, പോര്സ്ഛേ, ഓപേല്, അമേരിച കര്ല ബ്രന്ദ്ലു, ഫോര്ദ്, ഛ്ഹേവ്രോലേത്, തേസ്ല, ജീപ്, ദോദ്ഗേ, ഛദ്ദ്യ്, ലിന്ചോല്ന്।